Ewa aminay aty fihety zany zaka anapahana za- ohatra hoe: za bôka lehilahy leroa! _x000D_ Za lehilay io mila man- manety volo e! _x000D_ Mila mangala volo zaho, ampiasaina amin'ny hety zaka zany anapahana volo io. _x000D_ Kara zany.